To nɚn rɚk sunkafa, nɚn rɚksɚ sinkafawa, nɚn rɚksɚ sin kafawa nɚn wɚr yabto ‘usu hwa yadda ɚn rɚksɚ sinkafaya, mee ngɚ rɚk sin kafan yab nɚ, ngɚ sɚkɚn yab nɚ ngɚ tod kiiyo yob ngɚ pesa maatɚma yaɓ, mee nge pesa maatɚrma yab nɚ sin kafa, usu kiyi hàà yab, mee kuma yi hààb yab nɚ, ngɚ taa bɚ baɗ ɓisa ngaa bada, sinkafa yin hàà yi mbara, mee yi mbara nɚ, ko ngɚ ko ngɚ sengye sengge kɚngɚ wɚr bɚkaba yi mbarsɚ yab. Sinkafa usu kuma mee wɚr sin kafa yi mbara nɚ ngɚn wɚr hun sinkafa ki yi sàà yab har kɚ ngɚ loo fer kɚ ngaa kwa mee ngɚ kwasɚ mee ngɚ kwa ale wa sinkafan nabo nɚ ko ngɚ subsuɓ ma ngɚn mama neme ma kɚ ngɚ hobo, kɚ ngɚhob hun mee ngɚ wɚr sinkafakawa yi hobon yab, har ngɚ wɚraa ka’ats ɗàànda, ngɚ wɚraa bɚkeke ɗààn da ko ngɚ kem kɚ ngɚ bada paku kɚ ngɚ bada puku’usu piɗin yab mee yi piɗin yabbɚ, ko ngɚ too-too mee kɚ, ngaa ko ɗuru kɚ ngɚ ma’à mee ngɚ too bɚka u pamsɚ mee ngɚ kosɚ ɗmu, mei, ngɚ ko ko ngɚ se ɚ ngɚ tom bɚ yaɓɓa, so nɗɚ bɚ pamsɚ mee efe yi sengge maso ba. To u tiriwa, u tiriwa yaɗɗa ɚn tomsɚwa a tiriwa, mese kem kɚ tiri kɚ ngaa wa, ko kuma mee ngɚ pesasɚ maatɚma nɚ. Kɚ ngɚ tii rɚko usu, kɚ ngaa rɚk’wa, ko ngɚ kɚr maatɚma ngɚ baɗa ɗiwa, mee ngɚ kɚr maatɚma nɚ baɗa ɗiwa mee ngɚ kɚr maata kɚr u hana kuyowa ngaa tomo, mee ngɚ tom u hana kiiyowa nɚ ki yi ngɚ e hauɗa ɗek ɗek nɚ kɚ ngɚ wɚr tirlisi yi piɗin yaɓ, mee tir lisi yi pidin yaɓ nɚ, kɚ ngɚ kàà fer atirsiyo yi pirsɚ yab’wa kɚ ngɚ kàà ngɚ kɚr u hana kiiyo ko kuma u tod kiiyowa diira mee ngɚ kɚr u tod kiiyowa nɚ diira yaɓ, kɚ hoo tirlisi yin mbar-mbar yab ko kiiko hansara, ko bb kakɚra yi hamsara, kii kawa kuma kɚ ngɚ wɚ yi kàà yà hana tiri kwaloo’ usura, yi kàà yi hana tiri tom bɚkawara har far kɚr ngaa kan mee ko ngɚ pûû wà, mee ngɚ kanaa pûûwa mee ngɚ pûû nɚ, ngɚ pûû ngɚ hii tirlisi yab, bɚ kɚ ngaa hiibawa, ngɚ wɚr ngɚ hiisɚ ɗuuts ɗuuts ngɚ hii peera ma lawa, ngɚ hii peera ma lausuwa ngɚ hii peera ma lausuwa feru kɚ ngaa kan mee kɚ ya mee ko ɓɚ ko’ wà, kɚ ngɚ yar beta, mee ngɚ yar ɓɚtan ngɚ ɓɚ hii sɚnɚ, ngɚ bɚ keme ɓɚ, ngɚ kǒ tiri, mee ɓɚ keme ɓɚ, ngɚ kǒ ngɚ tiriyiu rɚbɚd, mee ɓɚ kǒ ngɚ nɚ kɚ ba ree, mee ɓɚ nen kuma ɓɚ ngɚ bad a a puku, mee ɓ ɓad ngaa pukunɚ kɚ ngɚ nii ngɚ ɓɚd diimal usu, ka ngaa baɗ nga ɓɚd diira lusuwa ngɚsoka pukamse Kɚ ngaa sokaa pukamsewa, ngɚ kàà ngɚ kɚr ate pukuya ko ngɚ likaa diwa number two kɚr rawo, mee ra ngɚ peɗe nɚ, ngɚ kɚr yaa ki yi ngɚ haa ya, mee eɗ am haa hanya yi wonɚ, wo yi baa, ki yaa haawa wo ya fad ɗuru ɚ ngɚ le handa dekdek, mee le ngɚ handa ɗekɗek, mee le ngɚ handa ɗekɗek, ngɚ malahun bɚ peesa sinba pee ngɚ tase, pee ngɚsɚ tase siyo ngɚ kàà ngɚ kɚr ɓeta woo ngɚ hii rebod yanye wààgo ɓɚ ngɚ yan tase kɚ ɓɚ ngon yan tassiya rɚbɚdwa ngɚ kwanwa hamfidingga mee kɚ ngɚ sub ngiiga, nga kàà ngɚ tom kokari ngɚ subu, mee ngɚ hoo ngɚ kààêa ngɚ sub ngiiga ra, kɚ ngɚ yar beta, kɚ naa yar ɓetawa ngɚ ɓɚ hii, kɚ ngɚ ɓɚn hiiwi bɚ ngɚ subu, kɚ bɚ ngɚn sub tassiyi gabaki ɗyaw me ɓɚ sûɓ ngɚ nɚ tassiyi kɚ bɚ ngɚn le sawa kɚ kɚr etc, ko kuma me ngɚ ma tonage, tonnage biyin yin reen-ree nguga kuma ngɚn baɗ-baɗ a puka, yin reen-ree, ngɚn baɗ-baɗ puka, mee bada puka nɚ, mee maan mee ngɚ ree ngɚ peɗen baɗa puka nɚ, kɚ ngɚ tom dura a ra’awo’usu, kɚ ngaa rala ngaa peɗiwa ngɚ kɚr yaa kiyi ngɚn haaya, yi ngɚ ma ngaa ko ɗuru, mee ngɚ durunɚ, ngɚ ma’an ngɚ le tassiyi sa maalora, ngɚ kosɚ ɗursiyo kɚ ngɚ kɚr bɚ kɚ ngaa baɗa sin, mee huka kɚsaa ɚn tee tassiyi ko a tɚblɚ ko kua mee ngɚ yau mee ngɚ rɚk kaareke ɗɚmɚ ɚn tom tentenara to kɚ ngɚ kɚr bu Bɚ santɚ ba ngna saulɚ tasyààgu, mee ngɚ sautɚ tase na ngɚ ha’a ngɚ kɚr hilo yab, kuma ɚn yau hit kɚ ngaa hrà yoron kau dàànda bɚkkekɚra ɚn tom ɗàànda ko tiiwà ma bɚ hum pàà ko ngɚ tom kokari ngɚ ɗot diira, mee ngɚ doɗo nɚ to ngɚ haa tassiyi ngɚ kɚr ete sɚ haa sɚ hi sɚ ɗanyrɚ, yadda sɚ dangrɚsɚya pame kowawe tɚro ko tɚroo rab kotatɚ kɚ ngɚ wili ngɚ sengge ko wase bɚn tom pakala biu mie ngɚ wɚr bɚka tomaa pukasɚsara, ngɚ ɓanrɚ ngɚ senggɚ ɗɚm bɚn tom pukasa biu ngɚ hoo bɚka tomaara to mee ngɚn sengge maaso fêê har a fer kɚ ngaa wo ngaa rɚk’wa ma fer kɚ nga fang’wa ngɚ taa kongu a nabɚɓɚnggara mbɚɓɚngga yab yb ngaa pamsɚ mee yaɗɗa ngɚ hiisi siyi so mee ngɚ sɚksɚ tinima maaso ngɚ tas wahala a bɚbɚngga ɗɚmra wà kɚ ndɚ woa komrima a mara kokrimara, kokrima yin yau mee ngɚ ko yàà ko ngɚ dad handa, kɚ ngaa ɗaɗ handawa ngɚ haatɚ peera ngɚ kwauwa ngɚ neke, kɚ ngaa nek’wa a le handa ɓong, ko ngɚ kɚr maatɚms kɚ ngaa kɚr mantɚmawa ngɚ peesa mee ngɚ peesa maatɚmasɚma nɚ ngɚ handa tom talte nɚ to kɚ ngɚ kàà ngɚ kɚr ɓeta mee baa wo ngɚ rɚkɚ, mee ngɚ kɚr beta nɚ, ɓaa kɚ ngaa kɚr mee ngɚ rɚk sɚba ngɚ ɓeta ɓaa ɓa pɚrsɚ rɚk kokrimaba. ɚ ngɚ rɚk komrims dalak dalak dalak yadda pamsɚya mee rɚk nɚ kɚ ngɚ kɚr maatɚms u kiyaa hod kiiyo u peesɚ fin finwa, ngɚ tod kiisiyo, mee ngɚ tod kiisiyo ngɚ peɗe nɚ kɚ ngɚ le mee kokrims mee kiyi hàà ki yi haa yab amma pam mee ngɚ kɚr mantɚms u kɚr nga hana kiiyo diirawa, mee ngɚ kɚr maatɚma u hana kiiyowa nɚ krisiyo kɚi wod diira, mee yi woɗonɚ kokrima’ ngaa kɚi pid yab mee kokrima yi pidin yab bɚ, ngɚ le maaso kawai rafa, ngɚ fom kokari ngɚ kɚr bɚ ɓɚn baɗsɚ mee kokrima yi niinakɚnba, kɚ ngɚ kɚr bɚɓisa ngaa biu a bɚ para himbasa ko kuma u patura yi wodɚsɚwa ngɚ hii a kokrimasɚma, kokrima sɚma kiyi mbara, mee yi mbaran u taalɚ kwiiti nɚ kɚ ngɚ kɚr bɚ u pamsɚ mee kɚ ngɚ hana kiyo woa putsuwa ma u kiyas tor kiiyawa, mee ngɚ kɚr bɚsanɚ kɚ ngɚ tomo, ki yi hana kiiyo duka k bɚkake ngɚ wɚr ngêkerek ɗààn u ki yi ngɚn hana kokrima’ nga ya taa ɗaɗiwa to kokrima kɚi tom yab yab yim mbar kama ma ota u pamsɚ mee a kem kai kokrimama eɗa ka iyi ma otawa mee ngɚ poɗen maaso nɚ, mee ngɚ taa ko tɚroo rab ko tatɚo ko kuma tɚroo ko tɚroo pu ahàà kurun nɚ ngɚ tas tɚroo ko pu ahàà kurun ko pu ahàà wonon nɚ ngɚ kàà ngɚ kɚr ɓaa. Bɚ pamsɚ me ko rɚk ɗààn ɓa mee ngɚ yau sem kokrima seɗera ko kuma a tom ma tase wa to ka fer’usu ɗɚm kɚ ngɚ fom kokari ngɚ rɚk taskaya ɗààn ngɚ rɚk tabe dalakkɚ lla mona pam mee ngɚ tas bɚkarawara, mue ngɚ rɚkɚn ɗalakkɚ yadda pamsɚya nɚ fer kɚ ngaa rɚkwa kɚ ngɚ kàà mee taa tɚroomse nɚ ko ofe fidinggɚ, mee tas ofe fidinggɚ ngɚ tii tààwǒ nok, kaa tii tààwǒ wà to kɚ ɓɚ le a talte bɚ kawà kokrima yaa talte, tase kuma yaa tatte to mee ngɚ baa talten daka nɚ to kɚ ngɚ kaɗ ngɚn siki ɗààn ngɚn sengge kiiya u peesɚ fin finwa ko wààma u peesɚ finfinwa ngɚn pursɚ diira mee ngɚ parsɚ wààmɚta ngɚn pààsɚ kiiya, bɚɓɚngga ki yi kwa yab, fer kiyaa kwal yab wa mee paman mee ngɚn yau kêêya kɚ ngaa kɚ ngɚ ɗad kokrima ngaa to kɚ ngɚ sengge ko bɚkaba kana ɗaɗonɚu ko pam ra ee ko kana ɗado’ usu nɚ ngɚ sengge ma tassiyi mee kwalanɚ to fer kansɚ mee kɚ ngɚ ɗaɗ diirawa ko kuma kɚ ngɚ yan tasewa kɚ ngɚ kɚr emba ngɚ ɓɚ hii ko ɓɚ ɗnɗa kokrima’nga ɓɚ ngɚ hii ɗuuta-ɗuuta ɗuuta nɚ, kɚ ngɚ le tase, tase kumaa ki yi kura nebto, mee tassiyi kuua yabto nɚ kɚ ngɚ tom kokar kuma ngɚ yan tassiyi, ngɚ ti ɓeta bɚ ngɚ yan tassiyi, mee yan ngɚ tassiyi nɚ ngɚ kwauwa. Kɚ ngɚ kàà ngɚ kɚr bɚ ɚn yarsɚ mee wo yi ngɚ watɚ tasyààgeɓa, yi ngɚ watɚ tasyààge, mee yi walɚ ngɚ nɚ ngɚ ɗeraa puka awoa haa ale kokrima kuma kɚ ngɚ kàà ngɚ kau kokrima ngɚ yabbaa putu tirab-tirab tirab, mee ngɚ yabba nɚ ngɚ kɚrtɚ lau diirawa ngɚ kɚr puka a haa mee ngɚ kɚr puka haa, ko ngaa haa nɚ kɚ ngɚ ko ngɚ kwau a ham pamsɚ mee a kwauwa pɚ ko waa walɚwa, mee ngɚ kwauwan kɚnso nɚ koa kɚr an walɚ-walɚ ya wo yi ngɚ walɚ kokrimasɚma na ee yi walɚ ngɚ kokrimasɚma nɚ ko ngɚ ɗeraa puka mee ngɚ deraa pukanɚ pɚ ngɚ kàà ngɚ nii ngɚ kɚr yaa ki yi wo yin haa ya, yaa ki yi wo yin haaya, yi haa yi ngɚn faɗ ɗuru, mee yi haa yi ngɚn faɗ ɗuru sai ngɚ sengge ɗiira kerma u peesɚ fin finwa mee kɚ ngɚ kàà ngɚ ngɚ bɚd han ba yan ngɚsɚba rɚbɚɗɗɚ kɚ ngɚ kàà ngɚ ɓɚɗɚ kafin nan ngɚ le ham yààyoɓa, ngɚ sɚk tiniman bɚka pee ngɚ kɚnso nɚ pɚ ngɚ ma ɗɚɗa ngɚ fad ɗuru ngɚn kàà ngɚ ti senda mee kaare ke pɚ nɚ ɓaarɚ nɚ wo ɗɚm domin pɚ wo nɚ sɚk tin ima, mee sem maasora.